<...>Aby mifangaro hita añatiny ñy pija: -<ptoa>ñy frômazy, ñy sôsy tamatesy, ñy baziliky vaovao, ñy soasisy, ñy peperôny, ñy hamy, ñy akoho voaendy, manahak'izay koa ñy fisiany ñy legimy: ñy pomy detera, ñy tamatesy, ñy sampiñion, misy koa gny tongolo.